Cona música crássica, cola alegancia i la deficultá d'aprendel-si a tocal esti estrumentu. Tamién col mi premu que es el su estrumentu, a él l'an aprendíu dendi chiqueninu i agora que ya es un ombri grandi pué tocá-lu duna horma que te queas clissaitu del tó.